Nekonosa kandaa mboya nakono nkunku neji nanka ekebire okoya nanke nkwata kasaka munto mabonenhe noko nsenjera muntu mubi sansenjato muntu mubhi wa kasinje na kandekire mumo ovaluke natengera nanche eremo simwopo sana toho lakini wa wastani. Na ankamnusa omula na sero ngoko ma iri yendro ng'oto, iri yo kuiermaa nda hela ma tudidi yene siesira na maji. Makohumora hara jera aramu huvevero kero jere. Ji pafire kijiji lo fuma hala jira mmpa pole churwani na nkanzakera masebhu erandre anzantri rabda oseya kolo ko- kokomoswo udani kokoromo nahajiri nakwata ndre mase macho nda mndava naseyendre ndoho murarevida seye ndra akakunywa nturi na- nachoo kereketaseche cha kosumu naseondo na nomurarejira kakomundre era mpunku bhukwa bhukwate nongwa na nda uwihutahangrui geyi naputi hema tubhesyede sangira sana maali.